Wiima ikuumi ni, nii nfuu dhocka siima, nfuu naaja, nfuu kanré ignootu ignii taalane niirane dii nka thiinganane ni isaame, nfuu kanra ngniitima mbiri iringi nhaaja. Ila gniiti mhuumu, gnééte, mbiri iringi nhaaja. Idéé ila gnééname iwaanema sa taalammi.